Eshaaha zangye ndazinyama zihikire shaaha mukaaga. Ndanyaama shaaha mu- eshaaha mukaaga nizo ndanyama, tindamanya omuntu ya ashemeriire kuba aranyama eshaaha munaana, konka nyowe ndanyama eshaaha mukaaga.